mabbitirgel dammugal ni don babbita dammugal mabbitirgel gel don mari nyi'e nyi'e mei boh don naangi be gwado hander dammugal mei so toh a waatingel hander dammugal mei sai a boilata baawo woodi jamgel hander mei toh a boilita baawo jamgel mengel burtai daga dammugal mei gel naata hander dammugal gotal mei toh a mbuwa boilita yeso jamgel gel sai gel naata hander dammugal gotal mei gel joga so nyi'e mabbutirgel mei don naangi be nyi'e dammugal mei sai naa non-non mabbitita